Si’ parru di na navi pi fari la crucera, pensu a li vacanzi, a li danzi, a li cristiani stinnicchiati a pigghiarisi lu suli, a lu manciari a tinchitè pi chiddi chi parinu senza funnu, a la navi ca si ferma nta li porti e li genti chi scinninu pi visitari li cità e accattari riàli pi iddi e pi li parenti, p’arrigurdarisi sti mumenti di filicità e di sirinità doppu un annu di travagghiari.